Myyi du̱ccu u̱ yya kyang u na brang a̱yin na shya kyang a na̱ cat yya na ni na maai yya kyomg a na̱ naai a̱ yya u̱ swatka̱sa nu ni au na̱ shya kyang a na̱ u swatka̱sa nuni ma ka yet a̱ntryi myyi du̱ccu ba a̱n tat ka̱yemi ba nkyang nzaan ka̱pffun na zu cat a̱nyyi na nu za brang zu̱ yet ba̱nyet ka̱pffun ni a cat nkyang a a nu na tsuup ba̱shunshon ni, so ke a̱ yet a̱shunshon a̱yin ba to a naat su kpa ba̱ a̱hwa, aua̱ naat su kpang ka̱bvwa a bvo nun maai u̱ nat azanson ni ba rot a maai u̱ myyi ryya wan na n, u̱ towup kyang a̱ya ba̱shunshon ba, ku a cat yet a̱ntyok dunok ka̱pffun kyang a̱ tyyi kan a̱zamson nu yya u̱ swatka̱sa wan kani to ku̱ myimm a̱ yet a̱nyok u̱ nyyi du̱wa wan ni ba a̱ byyi du̱nkpong ba, ka byyi du̱nkpng a̱ nu myamm kyang ba, a ryyi du̱nok ti ni ba na myamm ami, a nu myamm du̱nok, to ku̱yet a̱lalai a̱mi a tsuup ba̱shunshon a̱ntyok u a̱kan bvwo du̱nok ti ni, a̱ntyak ka myamm da̱mu ni a̱ ku tsuup ba̱ shunshon ka̱ram ka̱yaan a̱ nu na tsaap ka̱ran ka̱yaan a̱ nu na pfwoi ka̱ram ka̱yaan a̱ nu na tuu nkun, to a ryyi ku̱ a̱ yet a̱ntyok ubvwo kyang a nat ba̱nwan ni to a̱nu nyyi du̱ccu wan u ku tsuup au a̱ na̱ ryyat aka na̱ byyat au a̱ na̱ pfwoi au a̱ na̱ tuu nkwun a ryyi a yeni na na̱ yet a̱dudam ba A nu myyi du̱ccu wan rot a̱nzan, a nat myamm a̱ mi, so ku nu na̱ brang, ma ku a byyi du̱nkpong, a̱ntyi du̱nkpong a̱r nat gbang ba, a na cat a̱ ku zzak ni, au ka̱yat ka̱ryyi ba̱tyi njit ba ku ka̱buwon an shyi a̱ byyi du̱nkpong ka na myamm kyang ba, ka na myamm di ba̱tyi ba ba ka na tsuup ba̱tyi ba ba rot a̱nzan kyang a ba cat na yya ni nkpa na̱ nkpa na cat ba wwon a na cat a̱ tyyei ba̱tyi ba kyang a na̱ cati nkpa na̱ nu yya, wa ba ku̱ tyyi nna na̱ rak, ku ba ku̱ tyyi uga na̱ rak, a̱ cat ya kyang a na̱ cat i, to a̱ nyyi du̱nkpong a̱ ya a̱ na tyyi a̱yin a̱ rai ba. Ka̱bvwa ka ban yya kyong a ni nyyi na nu ku brang na nok i a̱ yet a̱yin ni ba yya nan shyi ba rot du̱nkpong ka ba hywa du na, ku a yya a̱katuk ku a soo a̱katuk ryen, ku a sook a̱katuk rwak, ayya a̱katuk nkyang ku ba ka kam na wwon, ba hywa lau, ku n bvo bu̱ shya a yya ani a nu hwok ba rot anzan du̱nkpong ti ku tyyi a̱ rak hwoka, a ryyi anye a̱ shyi ba̱aworak ba̱ a̱tygi ba̱ attyi nu, to a̱ ryyi du̱nkpong a̱ya na tyi a̱yin nu a̱ na ku ba ba bang, bang na ya takai ba̱ nyet a̱ya rot a̱nzan, ku a rak hok a̱tyi ku a̱tyyi a hywa kyang a rak ku hwoka a̱ byyi dunkpong to bang nu na tssup a̱ na su tyyi ba̱tyyi ba̱yaan ma tyyi ka̱wo ka ka̱nu, na̱won na̱yaan a̱n shyi ka̱pffun Ku ba̱tyy ba ryyat yya, ryuk yya ni ba ryyu yya n ba, to ka̱yemi na̱ wa nu nttyi ka̱ssa ka, nyu cong ka̱ya ba ryu su ra a̱nu ba to ka̱yemi na na ar su nda, to a̱ ryyi ku na tyyi ba ku tyyi ka̱nu, a ku tyyi bang a̱won, na tyi na̱won na̱yaan ma rot du̱nkpong a̱ya na tyi ba byat ba̱tyi naw ba̱fyyi nba ba, ba pfwoi ba̱tyyi nba ba hat ku su tat na̱won na̱yaan a̱ kwan bu̱ ba̱tyyi ba, a̱tsot ba̱ tyyi nba ba au ba̱na nba ba a rryi a̱yin na a naat gbang ba, a nu yet, nat gbang u swatka̱sa nu na ba rot du̱nkpong, ma ku a̱yin a̱ yet a̱shunshon a̱yin a̱yet a̱ntyak u a̱ myaam ni a̱ na̱ tsuup ba̱tgyi nuba, to a̱yemi ba na ku̱ tyyi ka̱nu atan ku tyyi ka̱nu, a ku tyyi ka̱nu-a̱tan a hwok batyyi ba yya bu̱ ka̱bvwa ka wan bu kabvwa a bu nwa ni a̱ nu wuk au a su nwwa ka̱yat a̱sshim a nu wruk, au ase yya ni a nu wruk, a na yet ka̱yat a̱gbadang ka̱yat ba̱nyet ba, ka̱sa ba ni a̱kpakprak a̱ya a̱ ryi ba na tyyi ka̱nu-a̱tan ba na tyyi ka̱nu ka a̱ nu na̱ brang a̱ yet a̱yin ni rot a̱nzan a tsuup shunshon a̱ tsuup shanshon ma ku a̱ tsaup shunson ba to a̱ nu yet a̱ntyoku, a̱ nu kpa ba̱ a̱ ka̱baram a nu byyi ka̱ryyi ba, a̱ nu nok, a̱ nu ya ka̱son ba u̱ swa̱tkasa wan na